जोश को समुंदर भी हो तो तेतके किनारे बोटे कोरी समुंदर देखणो भोतो अचो लागो। ओर तेइके तोंदी तोंदी हवा चलो।